ཏོས་ཏར་དེ་ནག་ཅ་ལོ་ཀ་མི་ཁ་ཆེ་ཏ་ཧེ། ཏེའི་དེ་གི་ཁན་ཕདོཝ་ལབ་ཏེ་སུབ་ཨ་ཆེ་ན་དི། ནག་ཅ་ཐ་ཏོ་མེ་ཐམ་ཅ་བཀ་པོ་གི་བུར་ཞུང་རྒྱལ་སྲོལ། ཏོས་ཨི་ཡ་ན་ཕ་ལ་དི་ཆུ་ས་དོཝ་བརྙན། ཏེའི་ནག་ཅ་གི་ཞོད་ལོ་ཁེམ་ས་མེཆུ། ཏེའི་དོལ་ལོ་ཐེ་ཏག་ས་གི་ཐེན་ལོ་ཏོས་ཏར་ཡེ་སྒོ་བ། ཏེའི་དོལ་ཏོས་ཏར་ན་དི་ནག་གི་བུར་ཞུང་རྒྱལ་སྤྱི་སྐུ་ཅིག། ལུག་ན་དི་ལུག་ཏི་གི་མེའི་པ་ན་དིན། ཀོ་ར་ཐེག་ཏ་ཏི་གི་ད་ཏོ་ཨ་འི་ཨེནས། ཏེ་བཀོ་ལོ་ཅིག་ས་གི་སྐད་རྒྱལ་སྐུ་འཆེ་མེ་ཐེན་ཀ་བ། ཀ་མི་སུབ་ཆེ་ན་དི་ཁུ་ཐེག་ཏག་སུབ་ལེ ཡ། ཀོ་ར་ཟེན་གི་ཀ་ད་ཡ་གུ་ར་སེདོཝ་ཨ་འིནས། ཨོ་དེ་ཕྱ་ཆུ་བྷན་ནག་ཅ་དེདུ་ཨ་ཧྲི་ཡ། ཐོ་ལ་དེ་མིང་དེ་ལོས་བུར་ཤུང་རྒྱལ་སྐ་ཆེ་ངོ་གར་ཅིག་པར། ཡུ་རུན་ཡ་ལེ་ག་མོས་དེ་གི་ནག་ཅ་གི་ རྦོར་རྒྱལ། ཐེཀ་གཏག་ཐི་ཐོབ་རང་བས་ལོག་བྷུ་རྒྱལ།